Ked, íbà, ítá, ínáñ, ítion, ítiokéd, ítiábá, ítiáítá, usukéd, duob, duobòkéd, duob'ébá, duob'étá, duob'énáñ, éfud, éfuròkéd, éfur'íbá, éfur'ítá, éfur'ínáñ, élib